أول شئ أحب أروح الأماكن العامة يعني مثل المجاهي والحدايج، لإن فيها أنا يعني ناس كثير، بعد أشارك يعني في الفعاليات المحلية والأنشطة التطوعية، هالشي يعني يعطيني فرصة إني أتعرف على أشخاص جدد ومهتمين بعد بنفس الأمور اللي أهتم فيها <hesitation> وبعد أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حجت المجموعات المحلية، وأحيانا ألجى يعني ناس يشاركون هواياتي وبس التجربة ممتعة.